So ko tawi aɗa yiɗi ɗannaade e dow ndeenka leydi ndi a meeɗa yahde, hade ma yahde tawa, a naamnoto fof no wayi, ngannda to njahata, ngannda to njahrata. Ni woni ƴeewa kaake ma fof ndeenta. Mbaya no yimɓe ɓe mbay ni. Njogoɗa telefoŋ ma, so woodi ka faamaani, nodda kaala malla naamnoɗa.